صار بحق بحجم لا يرى بالعين المجردة أختفى تماما ماجد لقى طقايق حج جال بس هذي فرصتي منشان أكتشف منو أصدقائي ومنو أعدائي وصار أنه يتجسس على كل اللي كانوا حوله أكتشف أشياء كثير غامضة و أشياء كثير كرهته فى عالم البشر.